اتعلم شي جديد, ولو كلمة كل يوم, شوف أفلام, أو مجاطع أو بودكاست باللغة اللي تبي تتعلمها, عشان تتعود على سماعها وتألفها إذنك, وحاول تلاقي شريك تتكلم معه, أو تستخدم التطبيقات المخصصة لهذا الشغل.